لو روحت بلد جديدة هتعرف على الناس من خلال إن أنا أشارك في أي نشاط اجتماعي أو مثلا أطلع ألعب رياضة أو أتمشى في أي نادي أو جيم أو أروح مكتبة أقرا كتب وأبدأ أسأل الناس وأتعرف عليها، ممكن برده أطلع رحلات منها أتعرف على معالم البلد والناس كمان وبرده الشغل يعني هيعرفني أكتر على الناس.